Ngeuchia kang'ama ngakaba mswaki, ngamekaba mwaski ngenywa kashai na kitafunio labada ngaosha maru ntameosha maru nkarosti maru ngatafunia na shai.